عشان تعتني بالنباتات في الأماكن المغطاة أول شي تأكد أن النبات يحصل على إضاءة كافية. سواء كانت طبيعية أو صناعية. خلي التربة رطبة بس مو زايدة عشان ما تتعبش من الجذور. يمكن نبات حسب احتياجه. نتأكد أن الماء ما يتجمع تحت القصيص. بعدين ننظفه من الغبار بين فترة وفترة في حال طاح الجو نتأكد من درجة الحرارة تكون مناسبة للنبات.